कुकरान एक पेलो उदकां मुतबर दाल घालप, म्गर अर्दो चामचो मीत, हळद, मिरची पावडर, घातलिकी एक कपललो कानो। टामझ आनी दोन हरवी मिरसांग घालप। आनी ढकण लाउन तीन चार सोती दिउन सगले शिजों घ्येयेवप। उपरांत एका काल्येन चामचो भर गरम जाल्या तेलान कर्बिलाची फोडणी दिउप। आनी कुकरां शिजेळी दाल कयलिन घालप।